Taun neem la ol ol nemla pasal pasal ane kulilik nem la pasal ta luk tarai luk tarai le papok nem la pasal ane nei uten tan luk kau no buat pok na taun taun a sip na pasal ta maiak pasal ta maiak le nan la buat nem ka kuk angan pasal ta pasim kala vong no pasim vauk nem languan pasal ane nei garten veri ai na lava pasal nemla buat nei garten vongo kalangan a kevepok nei garten nem lui nem la raung ia nem sunguk ane ti lu Nem buat nem la taun ri nat ki putuk ki asiang nei imun tok ngaun kaut anina kut lava salkai kaut ia siang nei imun na mem la ol gulang nem pasal ane lamon ta luk vua luk vua lememla luksia ve vuat okol le nem la para parapara ki pok a imun vongo nem lamlamut nem la kuk memla anganrinat lik kila pasal ta gulang ngere lo gulang gulang gulang kiam la kong le na on ki buat pok kila laniut ia ri aina lava kila pasal ane nei u ten tan tok ngaun tok ngaun lei ki buat pok kila tataun taun le nem buat. Asiang la nei imun kil pasal an talangau kinlatangantang amlu bot pok kila vuak maus le vuk maus asip le ki nem kinle vuak maus le ki buat pok kitang akariu ki tanga we kalap ki nak ya ie kila vuak ng maus ki alake kila pasal kin tangan neu tangam tangam gulang gulang parale kime lapapok papok kinla ngsongo le kime l pasal anenei tian vuak vuak nei misin kin la vuak le kila buat pok vuak asip le vuap asip buat pok kila pasal ta aising e laman asingle kit paangale kime la buat pok ti lu buat pok tilui ki itonton aari natlik aising ari ntlik kian pasim le kil pasal ane nei akalit Pasal ane akalit le kian la vuak akalit ki vuak asiple kila pasal sian tanga kut le kime la buat pok kian la nem a puang ri nat kila pasal ta tangai e i kime la kelai pos ki vuak lu au le ki sunguk alak ia atung a pos agon a nil ki luk ki nila lu agon a kapa au kila longlong rinat kila longlong ri nat kila pait pait le ki luk a krosbow ve naip kila anglulu kiang lulu kila tangai a pongwa na nat namen aungos nemia ulau ane nau ten ki buat ki sulu na nei rine ki suluk na nei rina kiraing na ri na vongo nem la mun neu ten kila raung a man igenen ki raungle ia kila pasal. Pongua na gurup mon gurup kite pait ta naip man gurup ve krosbow kite tung ang talang ki angso kiangso ta krosbow kila angsole kila a pasal kian la mun tenei vauk ki anguanan buat pok kia nuan vuak ani angso kia nguan vuak ani seim samting kia nguan angso angso kila lipunuk a pongua na igenen luk a naip ki tangai tangatangai alik ri polis ki buat ki lu iria mang vap kila ulau ane new ten mang vap kite la mun lokai e nei laman aungos kila papasal nemen la angtangis i tangis ni kamen keve lu kila ni ri vongo ri kauvek kila raungiria ri na lik kila mun ri vap lava kila ang raung namen angos na mem ulaual ni rinaa kala boro i vap ri lua aingos kila ni aulotu papa kala tung ri vap aingos kian la ol e lukus men vap kian la ole soi mang ke ring lokai. Mang vap kila kalip vul mangvap kila kalip kali boro i masin ri kapa kila ni kiani aungos a ri nem aingos ri vap kila angulau ai kiani aungo a ri nem aingos ri timong ring kian la ol e wang namen la aungale na mang ri bil aunga le angos ari nem ti kamen rin name la olti man rina kila anglulu aliu na mem la pasal namem la tere pait rivap kite angraung ri ve nem aingos kila boro la boro i kap petel sifun susupen boro i ketel boro iri nem aingos ti cook kite angan nei pan boro i pata i naip boror i nas ani ang tunganan angtagiman rivap kilo anglulu palau lo kai rivap parik kia nguan nas ani ria kite la ol val ri ri manmanik. Kite langsingong angsinong kala angrikek ai parik kia nguan nas ani rais ve sukae kile la ol palau rivap parik kia nguan nas ni ang togon angsinong using nen aungas kila vil ari kek iria ri man manik rivap kila ang ulau ri ang kis nganan parik kia nuan nas iria ri ang taumal parik kia nguan nas niria using kila ol si angraung kilo nas palau a ng togon ta sang ta naip ve sula na krosbow na parik kia nguan nas ani angtasimal ve angtunganan ria kilo ol val ri kauvek namen parik nemp nguan ol aro parik nempa nguan togon pok nem la kali i pok nem la nem lo nem la nguan vuak malang using ri vap kilo ol nei tgen rivap voiang kilo ang maralai re enemi kilo ol nu ten nem lo livuk ni pasal ane nei ten sian vuak gaten. Sian sapo nem lo ol palau nem tela ol palau e ngerelo ol palau i angai ni taarai ve ien parik nemla nuan nas ani mani parik nete nuan nasan ni rais using rivap kilo angraung na rangai aungas irivap kola saling kuli nei vunep na parik nem la nguan ol parik nem la nas ani kastom nem ol lo val ri ol angulanga palau nem ol palau i ulam ti ke taun nem ol i kalip vul sian gus ani sol si kuk nem la kalip a ring vunga tian samui ani sol time kuk ani pok nem la ol parik nem ta nguan raunan si keve lasimem nem lo ol akorong si lui using nem te ol i livuk using ri vap kite la oli ang raung nem la ololol man taun ri polis i rina kila buat kita itojten rinat kila lusuak la nem tela ol veal ni livuk kamen k ka mem akali parik kata nguan Tung using a nem maiten duk kal buat nei rina na ri nat parik kite nguan akalit kite la ol pala ki raun angpok lo kai parik kite nguan nas ni nem mang nas parik kite nguan nas ni nem abc ve 1 + 1 kite la taua using angraung kateladual nei rina na taun ang nem te la ol nem te ol ve livuk nem te ol palaui ulau parik nem ta nguan nas an ni kamen mang keve laen eve na eve using parik namen ta nguan igge si kamen rina rivap pait kita anini aungos na nei rina ki nau aungos na ri usausa ki nau ari pelet ri rinem lava kita i nau ia na nem tela oli pasim lokai nau ten mun parik nemtenguan nas ani vuak man using a angraung kate duk luai nei rin nem tela ol i inuk nemte ol i mun palu lokai poitaun rivap kite pasal ve kroslau na naip nei rina kite lu n ri nt kite lu lokai palau ni ri aina kite tangai iria. Kite nem aisuk ari lu namen nem nem te ol mang taun nem la ai nei uten nemtame pasal nem te al monday nap ti friday friday nem te me me vuak nei rina i lotu nem te papok nem teme nem lotu le si sunday nem ngaun ulau alak pok ane nei uten using ari vap kite la raun lokain nei rina ve nem ri kek na memte ol i livuk talinga kate mas longlong ni rip timangki pasal nei uten o nei laman o ngere lo o nei vunep ri vap kite inau a pok e nei gaten ri vap ki te pasal kite sang kite inau a ri nem aungos na mem nem tela alval ri longlong nem te ol i magus kamen ri nem aungos parik kate mang ol sikei neke nei rina kate la ol aro nemtela sinong aro kila setel imen nemtel sinongaro nemtela sinong aro pok nem la papapok ane nei rina nem taral ol mangmatan vap mangmatan vap kitenala ol asikei si mang fo i rina namem nemte ol akorong ti kamem rina